To, kwà, pɨ lap kɨni gha, shuwal, shuwal rit ɗung. Punu mwa nang nyi tè shuwal. Shuwal rit. Rit ɓang, dùn ɓang. Bi ye ka pɨn lap kɨni gha shang dɨm lokesi ɗo nyɨ. Ye shali, ko ngà lɨ teni rit gàkɨs, rit gàki, shɨ lis ngasi gàklɨ teni ɗa ɗo ye nga ɗar gyi dɨt gàki, ɓe cɨn ka. Ɓe kɨ shang ka ɓang. Ɗang shal nyɨ ɗir pi ka pakpi. Lang sari, mpunu mwa ka eng kɨ makaranta njep mwa. Nɗung kɨ bi ɗo ɗa. Lang sari mùn ɓang ka put kɨ pi nɗin kɨ nyòktu ɓang. Shli cɨncɨni, ɓe shali, èy, làng sar mun ɓang. Terkazɨm nu ka shi ɗap mwa leme pi mwa ɓang. Don nti ɓe punu mwa cɨk nshì ɗang mwa me pi mwa sòn. Ɗang mu ni shɨ cɨni, ɓe mu ni punu mwa pò mwen ɗa zɨka. Mpì ye yɨt kɨ jɨ ɓel mùn. Yɨt kɨ jɨ bet mùn. Ko mu ka ni kɨ pi ye rit ɓul ko mù kat yiar me ye mɨ koɓo ɗa mwa, mwà sit mun mwa, mpìteko nyɨ làngsar mun mwa ɗɨ, ɓe shal dùn ket-ket ka. Shal rit ka pi ɗa. Pi ye nga pò ni kɨ̀ rit kɨ shal ɗo ɗa. Mpì ye shal put kɨ mun mpo mbi mwa nyet. Ɗang pì dùn kɨ shal kwat ɗo nyɨ. kɨ mbap kɨ lɨs na lèmet ɗo nyɨ, shuwali ɗen pi nwat ɓang. Kàɗang ye mu man ye kɨ ke njèp funu mwa, ko mun kɨni kwan mu man ye kɨ ke kɨ tong ka, ko mu ni ɗang shuwal ɗa kɨ yal ɗang kɨ jɨ sha, kɨ sha ke mùn, kɨ jɨ ye mun ka ɗur nu mwa kam-kamɨ, ɓe kɨ tong kwak nveng, ko put mpo nyi, ɓe kɨ lēpò. Mpì ye jep funu mwa, mbì ròt-ròt ɗa kɨ jɨ warng, ko mwa pò sit nɗìn kɨ wat, ko mwa pyan pi mwa ɗa, ɓe mwa pyān-pyàn kɨ pi mwa ko mwa sit mpì gyi kɨ shuwal. Mpì gyi kɨ shuwal. Ɗang ka ɓe rang ɗa lɨ dun kɨ shuwal teni shuwal rit ka ka shuwal rit. Rit. Lang sar mpi dung-dung. Ɗang pì dùn kɨni ɗo nyɨ. Shuwal ɗa, gha kɨkat ɗi, ɗang gha kat ɗɨ ɗa, ko gha mwèn ner kɨ yiar ne ye ko nyɨ gyɨk ɗin wok fa ka kàt mbìse ka se ka ghɨl kɨ nkarng fa mwa, ku shwe, ko ghà pɨn karɨ njèp fa mwa ɓang nɗin kɨ tongɨ, ko manang mwa leyit shɨ bi yē go ce mwa pò lē kɨ yit shɨshɨk kat ɗɨ, ɓe nyi ɗo nē ye mu tong-tòng kɨ germ ɓa kar jep fa mwa. A kar jep fa mwa mpìteko mwà su mpò, <hesitation> ròt kɨ shal meye kɨ dɨm nyɨ sìt nɗìn kɨ ɗur kɨ mwa, ko nyɨ lē mwa, ko mwa bar ngò kyelshi mwa ɗi kat, ɗo dɨr na. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nɗin kɨ mbì nàng-nàng ye gha nangɨ, ɓe rit ngan nkìn-kin. Shal nyi bi ko mwà ta ka yɨl ka. Shal nyi bi ko mwà ta ka. Nga ròt shal nkìn-kin. Ɗang ye mùn kwan, mun kɨ mwenɨ, mpiteko mu ye sari nyɨl ɓangɨ, ko mù ye sari nwok funu mwa ɓangɨ, ko mù yè sari nshaki, ka pi ye mu kàt kang mwa kɨshɨkɨ, ɓe nyi ɗo ne ye mù ɗep shak. Kaɗang mu ɗep shakɨ Ɓe ngà leng teni shali rɨrit ràt gàk. Ɗang ye kaɗang mu ɗep shak ka, ko mù lɨ teni mu rùròt shal gàk nyet, ɗang rot kɨni ɓe nyɨ mùn ntēme wo. Ye gha ròt shal te ko gha cɨn bi shɨk nɗìn kɨ̀ ar kì zum. Ɗang ye nɗin kɨ shàl ye gha ròt nyɨ ɗang gha cɨn ner kɨ yiar kɨ zum ka, a ɓe nyi ɗo bi ka. Mpì ye shuwalɨ, gha kɨnɨ shɨ cɨncɨni ɓa ɗa la nlong mwa a ɓot. Gha kɨ shuwal cɨncɨni, ɓa da la kyi cep gha ɓot. Gha kɨ shuwal cɨncɨni, ɓa da la mbì shi fir ne ye kɨ mwèn nyɨ. To nag leng teni lis funu ngas mwa ye mu mwen gyi, ɓe bi kɨ bar mbì shi fir, ɓe bi bɨjim ɗo ɗa. Bi warng ɓul ɗel nshang kò ye nga lɨ butom, nga li ɗo kì cep ɗo ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe shuwal ɗir mun jèp gurm mwa ka yɨl nkìn-kin. Mpì ɗa ɗak-a ɓe pì rot kɨ shal ne nga ròt nyi ɗo ye ka lɨ gha te shuwali mù tɨta nyi ka. Shuwali ɗir ngan. Ko shɨ cɨncɨni, ɓe shuwal pò ɗir funu gàk. Ɓe nga leng teni bi ye nga tè kwà ɗar ko ngà lɨ gha ɗo ɗa. Mpì ɗir kɨ